Ny bisikileta dia misy kodiarana roa, dia misy an'ilay vatany vy iny an, ary indrindra indrindra misy an'ilay famoizana eo aloha. Dia misy ny rojo ihany koa izany an izay mampifandray ny <hesitation> ny kodiarana anaky roa sy ilay famoizana azy amin'ny tongotra iny. Dia rehefa mamoy amin'ny tongotra izany tsika an, dia ilay rojo mampiodina ny kodiarana dia iny no mampandroso ny bisikileta.